Nemwi nakunda sikukuu iya chisa papa pano ayantu iyapula vyakula ama pamavuno papa kwa sababu chila muntu alini chakulya chakwe sio sikukuu zino zikwiza pamwi nandi usu utakweti iyo utange ushereke ningo kwa sababu umalalila umasherekea chani sherekeni sikukuu yino yazipa iya yinu mwapata ni vyakula vya chamu mukulya mumasaka <noise> mwaka mpya wiya namkunda kwa sababu wiya kumanaya nafunga u mwaka nanzya mwaka upya ya alichino na mkundila wiya. <noise>